चीतिया आपन आबादी और प्रणाली का निर्मान एकल संभोग करे वाली राणी से सुरू कल जाएच्छे। जे की अंड़ा देल जाएच्छे और बादमे स्रमिक <hesitation> चीतिया में बदल जाएच्छे। जे बादमे घोंसला के विस्तार करे जाएच्छे और भोजन के तलास करे जाएच्छे। राणी और उकर बच्चा के देखभाल के भी जमयदारी ले जाएच्छे। जब की राणी लगतार अंड़ा देना जारी रखे जाएच्छे। ये ही सब बेवस्ता चीटिया करे जाएच्छे।